Kararrawa keek e huwa to liiva yeehi fii kalipa, to liiva ɗun yehi to jungel ngel yehi fii kellirgel ngel, kellirgel ngel, kaŋngel ngel yaa ngel fiya ombirga ngan, sey ɗum wurtina sawti, ɗum wurtina kaara.